सबसे पलै थर्मामीटर थै चालू कला फिर मुहूं मा रखला यत अपड बगल मा रखला। थर्मामीटर मा तापमान पढला। फिर वे मा डिग्री फारेनह्इट जंचला। फिर तापमान पढना बाद थर्मामीटर थै बःद कैरी द्योला।